<hesitation> nyiih kuman kekanen memang kasa kepaarku kekanen ndi mowarem makiumah hetuah niou encoba niou mokan eniih memang luar biasa kekanen niih komedo mi bir pokei nea mbir di sedap bir puti itan memang bir kapal pokei ne wiani bir kapal woh komedo mibir taldei enggiling ngela medola rinte- rintek tande rintek napaken ensela nampaken jadi bewean bir puti bewean ne beweane en taildei nginilingo taan selana enselana tei bir taleyen selana teih entomen bitu tetomean toumen nitu kayo itu eh <hesitation> dei kwa memang mabula tuangun yah tutome tomen tomen tomen aya lani itu wo medo lan birna pewali- walilan wo bir puti bir puti jadi wayam bir puti wean em bir taldei sewo kelai tulut tuun taan sako lumen tu ni itu tea tela kerano Payadon kwa itu mpera pera ite pera pera ite sedap kuman sedang kerutnen jago neah nitu beweam parna sako paar kuman laker parna turu maya nikeu, kou sumerolah popo tuki kisen edoalah santang kosumerolah rerampa kotumelesi <hesitation> sera eh winea wuras sa poki ne wianii se se sera leur taan se sera batu sea weala ura sose ara- ara ei wiani peilangsi ikang garam heh ikang garam ih ngarane wianyik ikang garang pulo sea owasalah sea owasalah sea taan seano same sosiwu ikang garang pulu se winenta moa se wian winea nola wuras woh saira arla rasaa seap peramukan se owasalah osea bundur lah oki oseah gorengen gorenngen sea angka teniih Pairon sea sek kede kanela seah heh ripe kina kikian leos seancorou se ripu mokan egino rengou hah kosumero la marisa wealah rerampa wealah kamantes oki poki newe nyiih sea sou selah heh jadi se ikang ngarang sineus kan nuola wu mewali- wali wose kan sinewok <hesitation> taldei cobalan cobaan yolan nitu memang sawa bagian wian nyiih <hesitation> kampung mei nyiih ketuan neamou waya yamana kekanen itu memang encocok eh kanputi wo rw kapa <hesitation> nasi jawo woo rw endeila wange entanu nitu karna sapa sa rw kan nedaging taan nitu sera telouree he sera pera ya jadi ginurengou ennitul jago disamping komu miki- mikir <hesitation> eneu wakmu kumala daging pengoki- ngoki no kasake lebe bae kumalae embirkan sinewok taldei woh ikang garang sinewus nitu mompaling jago coba ala nio itu.